Raha ohatra ny aty aminay ndraika ny amboa tsy mila anzany hoe fampiasana tegna zany fa mandeha mikarenjirenjy amin'izay andehanany any fotsiny izy. Mandremby miharana ny raha ohaniny dia efa mahita izy dia efa zay izy mampiasa tegna fa tsy mila hoe mampiasa tegna magnano akory.